Kwawe twivakinga, tulinavana vakisasa laluli lakini tulinavana vakikatale. Avana vaki- kisasa avanavana vakika- vakikatale, valitofauti kabisa, nukawana tse ata tsembe. Avana vakikatare, vihovokera kavivela kanifuraha, nukawana sinavana visaizi, ilyakwanza avana vakatare, inymba isyo visenga vati isikonu isi sinyamann imbiko sisungirile imbeke isyakisasa sinyamatofwari, <noise> vavikire namakeete katala amambo ako natwakamanye. Ukisengera inyumba jako wunonu, umwana uva papembeni vikwisa vilinda vikina vikina vikina! uvakunzukwa vikina vikina avikina! wala hamuna sida, <noise> ilelo vikilindila wumoja kukilimila kuvatunga, tundowe ikilindila wumoja ukilimila kuvatunga. Vangamala ivibea kwikinila isingeleti, vika keki, vale bila sinu isyakuvadinda ukuta nauka nau- nau- nautigwa, <noise> ukubea kwikina kuvatunga. Nautakiwa, ukuka keki vangavele ikiutya kunyakala, <noise> wika keki imicheso gyale myongosu alafu ikibila, mipaka ukuta avana kai keki <noise> kai keki <hesitation> avana wakatare vivelie nifuraa tena, <noise> ifuraa ijalweli. Alafu nalulugano ulwale luongosu nukawana sinavana avaki- avakisasa visaisi, avana vakatale, navava sasi wafundisake uvumoja, ukutu uvuvilinda pamoja vipata ulugano, ukutu une sawa nim- numwana uvaj- uvajirani, umwana uvakujirani sawa numwana uvapala, wala hamuna sida, kama vavikire kwajirani uwukale vibea aikalya vimara, vihama vibea kwajirani ujungi ukuvakalindie namwene vakimbikie ikipolo, virya vimala vangamale pala viheka vibya tena kujunge vikalye vimala, vangamale vikikusanya jamani tubyake kenda kulino kunyakala, kama sio kinyakara tubyake kwineke iki kyamakasi. wapya wanikira vasasi wapia visika kumie vivona vavombile imbombo sila vavamalile. haya ikila kikoni vinge avasasi vita avana vitwe, ilelo tutungasanie, twivoni twibea kumalisi siseke sikasekie kusyamba. Lakini vakale bila vupaka kwasababu avasasi, vaminiage ukuti avana, vangakine pamoja, nangalinde pamoja, viva ninumbula ijakuta uwe, tulivamoja, hakuna ukutengana, hakuna ikyakutu une ubaba ndiri ndimwene, une keki hamuna, ndomaana hata katara avana vaholilwe mmtala, lakini viganan, nukele ukutu uju vamama aliku? uju vamama aliku? uju vmama aliku? Avana voni wita aulile junini, kwasababu avasasi vafundisaka uligano, ulwakuta akuna uku- uku- uku- ukutenga unnino utesaka uju sijuii, heka sijui keki <hesitation> baho. Lakini avana vakisasa visaizi, ndokwana wingi uweno uwumutie vusasuka, <noise> uwene uwusasua aavana kwanza jinyumba jijene misengere, <noise> usenga nigeti vatie mageti sijui, <noise> wisenga ka matofwari ako visungusa, vidindinda nakene amageti ako. Umwana nna- naukeli ukuta aume inyumba iji! abe inyumba injingi marufuku. Haya vita mara ungaeke inyumba iji bee inyumba ijingi wibea kwifundisa itabia mbivi watie isyakisasa isi, singi isimu vilola apisumwa musimu katalipisa nasyalepo, Haya ikela inyumbi ijo unsasi vamwinta ankuno ukulola <noise> ipisisyo, <noise> lakini inyumba ijo unsasi vavene ita sikotiisimu umwanavangu. Ilolelaki ipisiumwa kulipwisise ngavano avano valikimbwinda, apie kukuma kunyumba ijavene isile inyumba ijaviri, vikwisa kufundisania, haya imyaka igilelo iji, hata avasasi vavene navifundisa avana uvumoja, avana navikina baninie, <noise> micheso valinako lakini kila mwana ikina munyumba ijvene. Idindie hakuna ikyakutu uvu umubihu watunga, hakuna, vita jumfundisana uvujambasi, haya, mara hakuna ukukendelela unnino kwasabu hata ikisasi kisa ijo kulima sio valinyaamgo. Isinu sisyene vikula kukula mmaduka, kwahiyo umuana hata ungwe tabie kwajirani kusungu vikundu kulisya kunze hakuna ukurya lakini katari isinu isyo natwasovere, avana isivisaijo uvusasa vuvie wongosu, <noise> kira mwana adendilwe kumya vava. Kira mwana adendilwe ukumya vava, haya katara avana twatamandaka navo kunyumba, lakini isikonisi mwi avihola avana vanyamiaka kiviri, kidatu, atie abeaka kusule isyule isyo vitama kuku, mwanave ulive amiaka kiviri muti itama kusyule, imiaka kidatu kine itama kusyule. Umwana uju ulugano jukulwelewa ndali, jiwa mboumbo, hata ukutama makundi kukukwene kusyule uku avikuvafundisya vita, mupya mukasie kunyumba uko amulye kukuwihanza nava- navajinyu, <noise> mungihanza mukifundise amambo gajabu ngalimwika keki. Kwahiyo avana vapya visika kunyumba vikivona tena mbadindie mumenu muvatie maketi ako. Hakuna kyakubea kwakala nyakara latie ikisasi sikonuisi, ngalivitumila ndakesi ndamiotokani, lakini alikatare natwakimanye, katara avana lasima vakanye vakakalinyakala kwapamoja, vakilikwe visusyene isyo vitukosa. Lakini sikwenuse amambo goni ako, gasue, kila mwana kuve nsesi uvikina mumunyumba, usuvatie syakintandao isyo. Kwahiyo avana vakatale valinuvuhulu saidi, vikitendere isimangele, itsikonusa amangeleti nakakuli. Vikie dendila avana anyumba kwendesa andavatie sibasikeli syakisungu ndasinu siki natukwelewa, kwahiyo umwana uvakatale, alinulugano nifuraha saidi kuliko umwana uvusiizi.